pratiques différentes

tester et écouter

Oh que oui ! Pas faute de ne pas connaître les responsables, mais bon, ils restent un peu trop tranquilles pour la responsabilité qu'ils ont.

Premier téléphone portable ? Un incassable Nokia 3310, qu'on m'avait donné quand j'étais parti en colonie de vacances pour garder contact avec mes parents.

Bah la quarantaine, quarante-deux, quarante-trois.